اللغة الأم <hesitation> والدي و <hesitation> و أجدادي <hesitation> و كل سلاسي هي العربية الحمد لله. نحنا عرب أباً عن جد. هذي لغتنا اللي نتكلم فيها لكن هذا ما بيمنع إنه نتعلم لغات ثانية و فينا نحكي بأكثر من لغة. مو بس العربية.